<hesitation> Elã elã yi nele miagbɔ fiya, nyananua, <hesitation> wawooo, nyikɔ meya yɔnemie ya, elã ɖe wo yɔna be ace, le miagbɔ fiya, e nyananu ŋtɔ. Enɔna xɔme na ame ne afiwo va <hesitation> ava gble nu nawoa ye be nɔna nyawo. Ye kpɔ là maaa, yebe nuwɔwɔwo kekeŋa, enu nyanya nɔna eme, ne zɔ va le yia, enu nyanya nɔna eme. Nunyanya ke le esia, ena be, edona xa ne là, nɔvia lã kewo ba le aɖua, ye be teŋ kpena wo dzi, yebe teŋ kpena wo dzi, ɖuna wo dzi, ne ɖu wo dzia, <hesitation> yetsã kpɔna nuɖuɖu. Evea elã vegɔ ke gba nyana nua, ye nyi ajui, ajui ye le gbe me, ye tsã nyana nu, dzena nunya ŋtɔ. Le nuwɔwɔwo mea, ne miase xotutuwo, enyagblɔɖiƒewo ƒe nuwoa, <hesitation> ajui hã nyana nu ŋtɔ. Kpoa elã yi ne nyana nu ye mi nya, woawoe ma loo.